Ma kam bes se, ngë thom gjithë animejt ma, më të shumtit ka të i kenë syt, mëno si shohjën, per esempiu, a meno che ngë jan të verbur, se kan ndo mallati, se janë sumur, ma normalmenti kit’ i kishën syt, pran sicuramenti ka jetë ndo animall çë ë pa sy, però u ngë i njoh.